No laila <noise> no Hawaiʻi nei, ʻo nā ʻano <hesitation> anilā ʻino hoʻi, ʻeā? <noise> Ma Hawaiʻi nei i kamaʻāina- a, ʻike pinepine ʻia ma Hawaiʻi nei, ʻoia hoʻi ka lua <hesitation> luaʻi pele, ka ʻōlaʻi ʻoe, ke kahinaliʻi <hesitation> kai hoʻēʻe, kapa ʻia kekahi. Ka wai hālana. A no laila kēia mau anilā, <hesitation> no Hawaiʻi kēia, ʻeā? A inā nānā pū nei ʻoe i ka pōʻai waena honua pōʻai waena honua hoʻi <hesitation> ʻoia nā anilā i ʻike pinepine maoli ʻia ma Hawaiʻi nei. <hesitation> Ka luaʻi pele ʻeā no Hawaiʻi mokupuni, nā ʻōlaʻi, ʻike ma nā moku a pau o Hawaiʻi nei. Kai hoʻēʻe a me ka wai hālana kekahi.